لازم تجيب فرشة أسنان ولازم تجيب معجون أسنان يكون خاص بيك وبعدين هتبدأ تاخد من ـ تضغط على معجون الأسنان بحيث يطلع الكمية المناسبة على الفرشة وبعدين تحط - في ـ ممكن تحط في ـ في بوقك شوية مايه وبعدين تبدأ تغسل سنانك من غير عنف لأن الأسنان ممكن تتضرر <noise> لو غسلت بعنف.